إن كان طعامى الأول، كيف الكبسة؟ أول شي نحمر الرز مع الدجاج مع التوابل والبهارات والبصل وكل شي، بعدين نضيف ال- إللي نضيف الماي ونضيف النكهات مع بعضها، في النهاية، في النهاية نتركه ينضج كتيييير منيح.